يا أخي لو سمحت إي بعد إذنك وين أجرب مركز شرطة يعني من هنا، إي لإني أول مرة يعني آجي من هنا وأحتاج يعني المساعدة، إي تمام وظحت، شكرا.